Cuazi tüti i maznà a giüu al balun e le fìe a giüu pitost a pallavolo e d'auti a van curi u ën muntagna